तांबड्या रंगाचो विचार करताना कितल्याशोच गजाली मनात येता। तांबड्या रंगाचो संबंधच च्दसो आवड, मोग, राग ह्या भावनाकडेन असता। हो एक असो रंग जो ऊर्जा, उमेद, आनी शक्तिचे प्रतीक आसा। तशेत उजो, उष्णताई, तिव्रता सारकिल्या गजालिनचा संदर्भात येता।